ཤྱ་དེ་ང་ཅ་གི་ས་ལེགས་སྐོར་ལས་ལབ་ཏི་དེ་སྐོར་ལས་ལག་དུ་ནང་ང་གི་སྣོ་སམ་ཁན་ནོ་དིན་སེར་ན་ང་ཅ་གི་ཤེ་ན་ཤྱ་དི་མན་ཇོ་དི་ལེམ་ནིན་པ། ཁན་བྱ་སེན་ན་ང་ཅ་སྟེམ་ར་སེམས་ཆེད་ལོ་ཡ་སུ་བཀྲེག་ཁེན་བེཡ། ཨོ་དི་ཕྱ་ཏི་ཇམ་གླིང་ན་ཧེ་སྐེག་ན་མེ་ཁུལ་ཆེད་གི་ཧ་ཀོ་ན་ཤྱ་དི་ལོ་ཀཀ་ཐབ་ཕྱ་ཅུ་དུ་ལེན་ང་གི་ཤྱ་དེ་ལོ་ས་ཆུ་ད་མ་འཆོས་བྱས་ལབ་མཆོས་ཁན་བྱ་སེན་ན་དི་མི་རིག་མཐམ་ཆེད་རང་སུ་སི་ནོ་སམ་གྱིན་པ། དེ་ལོ་ང་གི་ཆི་སྐོ་ལབ་ཏི་མཆོད་ཆོད་ཏིན།